Mety mahatratra any amin'ny roapolo any mihitsy ny isan'ny lokom-bolo misy, fa ny fantatro izao de telo ihany: ao ny manana volo mainty, izay moa izany ny habetsahan'ny olona aty aminay, ao koa ny manana volo fotsy ireo izay efa antintrantitra, de ao ireo izay manana loko volo mena ilay izy vao teraka any an-kibon-dreniny iny mihitsy de efa menamena ny volony.